طبعاً أول شي راح تجيب إبرة، وتدخل الخيط و <hesitation> وتبدأ يعني خيط، تدخل الخيط في الإبرة، وبعدين تجيب زرار إللي تبغى تخيطه، وتحطه عالقميص، وبعدين تددخل الإبرة في النص، وراح يعني <hesitation> تخيط مرة رايح ومرة جاي، مرة رايح ومرة جاي، لما يربط معك بقوة، وبعدين تقطع الخيط، وكدا تكون خلاص.